Ütskõrd elli üts kohvikutüütäjä. Tä nimi oll' Klaasi Mari. Ja ütel pääväl tull' timä manoq üts miis ja ütel': Tereq! Muq nimi om <hesitation> Kruusi Mart. Ja naaq armuq.